באלנسبة ליא כנפעל יכון ענדי דועף אלעמר بدل דועף אלמאל, אלמאל מוחם בש נعيش מרתה נחקק אחלאמי, ולקין אלעמר ואלוואקט לי ענדנה בש נסתמתעו בלחאיה ונعيشו אללהז'את מעא נאס לי כנחבוהום, אידה קאן אלעמר קלאיל סעיב נטמתע באי חאגה חתא לו קאן ענדי מאל בזאף בלעקס חתא וקן עמרי טוויל ולקין פקיר מאנקדר נפרח מעא אלאעילה ואלאסדקא, הדי היא אלחאיה אלחאקיקיה באלנسبة ליא.